Antimbi waato waati ii ttin mada ga a ginsúmna, ii ttin mada ga a bgúudi inan ga a ginsúmna ftída flee folo, fo fiiñi <hesitation> hana fo fiiñi mújina. Umada ga a ududde, walla wili raana fiiñe daal, ii ttin mada ga a ginsúmna gitida.